Kàɖi uge òɖòo gu uge ɛnɛ́ɛ̀ <hesitation> ànà zaànà m ànà mi za, à nà mi ni bùsànduzè nyo ènù èle ànà zá nyu elílɔké <hesitation> kàɖi òɖo gu uge màawu ùú je kɔ wù ɔwi ɔmi búá ɔmi no wu anaani aŋafó <hesitation> olowí nì ɛ̀buɖò màawu búá ígbɔ ɔmi nyo úni bìà, à mà nyó bùsànduzè nì ɔ̀kpìzè búá, ígbɔ ɔmi nyo úni à mà nyó buwo tíbí ígbɔ ɔmi nyo búwo tíbí ɛnɛ́ ígbɔ ɔmi tu yè, ígbɔ ɔmi so ɔtìtɛ̀ nɔ̀lɔ ígbɔ ɔmi nì bulùnyo ígbɔ ɔmi tu yè tè, à màáa mù ɔmi <hesitation> uge lɔ ù fana elílɔké <hesitation> màáŋgɔ̀ti ìtú kàyi màáŋgɔ̀ti ìtú màawu ɛnɛ́. ɔwwu, ɔwɔ ɖo ɔwɔ nyo <hesitation> jìmèblɛ̀ zòóne màawu nélèe ɛnɛ́, ɔwɔ nì bulùnyo ɔwɔ yè, ùú je kɔ̀ ye ani ìyìzà ìzità kàyi èé ye tè à nàáa mù ni ee ùú ko ìmo uge màa ówó bo gu èmo ɛɖí na kɔkɔ ówó bo gu uge sú kàɖi <hesitation> àá banìi ùwà màaɖu búá ùwà màaɖu búá ɔwɔ yì nɛnɛ́ tè à nàá mu ni <hesitation> uge lɔ ù cizèe, ù tana èmo, ú je kó zé zinì ówò nìɖì si kɔ, èmo zé ŋeówo kása kɔ kó zó wu ùwàà, ùú kó zó wu ùwà zóɖi kɔ èmona níìlɔ ɖíni. Kàɖi <hesitation> èmo lɔ ùú ɖewɛ̀ ɖɛ́ɛ́ ɔwɔ wa ɖòo gu uge ɖɛ́ŋúú <hesitation> uge màaɖu nà mi kplawɛ̀ dò fènìà uku èle fàã, ígbɔ kàɖì òɖo gu uge màawu ɖɛ́ɛ èmofè ɖè, ánì àyibi ɛnɛ́ ɖɛ́ŋúú àyíbi màawu fè ɖe èmo bàáa zi mì bàni, ù nà mi dò ukuɔwɛ fããù nà mi kɔkɔ <hesitation> ánì ìku búáá nàá nyàmà ilíɖo lèe ígbɔ iku màawu nàáa fè ɖèɖè sú máàlɛ ilíɖo lèe tè ùú nyàmà tè ù nà mi dò ukuɔwɛ sú ùú je kɔ, ú né je kó zé zinì ówò nìɖì si kɔ èmo zá haówòò <hesitation> kà zó do ni bòo gu uge màawu búá sú kó jààgbá kó zá banìi ùwà zóɖi kɔ <hesitation> uge màawu búá tè yá iku màawu bùà plémù zá háówòò eyá ùnàáa nɛ̀ sú ìɖa ni ìkú ké zá banìi elí.